Gusi dori e ma pbaan ba nen been. a fidi ka ran duri dan do ram ga a nek si pbaan bo been a neksi pbaan bo ben a neksi a jet pbaan da nan ga shike nan e ye'n ba na ga durri pe wo se wa don be ni ga a dok pba'an been a doz nyiri a dog khai a dog pbaang a dog maloree a dog pen boo ga iyakashi dai igoshi pat a do ke tee jaga bu pat peesa bu pat a ja'an tee pat pen lee nan e sama bu den ka den a lin nan sa'unsee bu pat a doke tee ka den wo pat a nak pen bu da ne te penan jet ke ne nan ga dee pat a dog ke ne tee a dog ke tim ba'an ka na nafa wo ba lin nan na wa toh habubu wan kenan da mukiyi shi ne na ke fada leren bu den wo ra len nan ge na ken ku a na ko dega goh bu pat a doke tee daga goh ba a dog kan nan e lee a tee basi bu pat, pee bu pat, pat a ba tee pen bu ga gojee an wora ban nan-nan ka ran a vallen wo ma lee nan-nan toh bee jum ga'an ga pen bu dan nan pat wo ra lee a je ree te ka den a nak a dog jeran nan-nan ga'an na ken ne ku a maro saren nebu nyami ba bari tee e non wo wokeni ne te ka den wora a gam men nan ge'an naken su'uandaran a neksa ka den wora a gam men nyameen bu den ma woken nan ka pen buden wo dog vet tim ba'an nan pen bu ga dog nakashi tebe kan e neksi ba'a nan. Nen lee nong e yelti kosai leben ne tee dop bo den pa ra dog be tee e kosai bu den e ne lee been bu den pat e lem je ree tee ka den wora dai su'u ku nyara semen ka dari da pen den wora waa naken nana amin toh dem gee an kanée e baa ree tee e wo woken sat bu dan e a woke nan na sat mum bu dan e wo gee tee ken ka den wora a saren nan nan su'uku nak semen ka dari amin toh komai nya ga pat geree wa wee da sam su'u andaran a kome ya ma e sama mum ga ree tee daga reen daga tomsi bu daga kpang bu pbund mi bu kpang bu pat ree tee naa bu pat e tee karan pat woo ra bu pat a jen nan nan su'u ku nak semen dee ka den woora a semen pen da nan e yéri ka den wora jen men nan nan a woo sareni toh mum den bak e nan ne ben akin pen don so ka dan mum do nan yene na woraa ar kani tog-tog gu ran gee nakme nen ka kee komai ya ga pat jeren je wa wee dasam su'uan daran a valla ku ma mum da ku ma ka da yee nen pee na wora ran nan pen bu re ben tee veree bu tee doka bu tee nya bu pat ree tee tot ba wo ku ka, pee na-na da ran pat a lee bee tee komai nya ga pat e lee bee tee ko a beni nya ran watan pat e lebee tee dim geen tee ga'a a fak tee dasam su'uandaran karan ma wee nan peen bu da'an a bara da porum so an nan-nan a faki wa wee. Amin ko men nya ga pat gee bee ni wa wee dasam su'uandaran ka ran wee yee nan-nan nan ai nok poo ren bu pee e nee ba e la soman pee e nee ba e tog-tog an pee su'u ku nyabu woo tog-tog den ka kee ka den ma valla na nan amin, anan boo wee mi'an kan wora <hesitation> sama bu den a bee bum deree woo sama bu ga a jumi wato ka da wora puk ka na ran woo sa bee nen sama pok som nyami ga ding toh dem gee tee ga nakken kenan woora a ka men gee nen geen an wee'an ka'an ai vera geen nen e no wora ka mi tee wora kami gee dem gen tee ga su'u ku valla ka dari su'u ku nyara tit ye'an wariko ka den a ba woo kene sama mum den na nédon ku ko nen mum kee so ko mi ma-maa ku wu'uk mum kee ma mi ma ma ku gam ku yi mum kee an wee mi yan pen ga'an den we'an nog gan jee mee been e jee meen been don pen don so ka ran woora a gam jee ran nan gee yan sa ne mum wee mi'an a waa tee yi'an tee bee jum pee nan-nan pee nan wora a saram née sama mum man pat doug la an wee mi'an nee su'u andarak ku bena ka semen nee na poo amin, peen den kenan nog ye'an nan nog boo e yeen pen don so ga shi nan e dang kari e bee na ni wee mi'an ka'n. Wora a bewa saren sa ka'ajum pen da ka daa wa faree da kan bu ran pen da waa fadee ne leben buran nan toh dim ge'en tee ga su'u ku meera semen ka dari kan woo wa pen boo bangeren nan sukuma rashin maka pat